בַּשּׁ תְּחַסֵּן אֻסְלוּבְכּ פִי הַכְּתַאבָה וְתוֹלִי כַּתָּאב מְזִיּאַנָ, הָדּוּ שִׁי נְצִיחָאת לִי תְּפִידְכּ, אוּלָא אִקְרָא בְּזַבַּא מֻכְתַלְפַת אַנְוַאְע הַכְּתַאבָה בַּשּׁ תִּשּׁוּף אֻסְלוּבִּים מֻנַוַּע וְתִקְתַשְפ שְׁנּוּ כִּיַּעְגְּבְכּ, תִּנִיָּאן מַרֵס הַרְיוּדָה יוֹמִיָּאן וְלוּ וְסַפְחָאת קְלִילָה כִּיַּא הַמֻּמַארַסָה הִי לִי כִּתְקְּוִי הַמְּהָارָה, תִּלְתִּיָּאן תְּקַבֵּל הַנִּקּוּד וְאָחְדָם עָלֵיהּ וְאִטְלְבּ מִן הַנָּאס אַחְרִין יְקְרָאוּלְכּ וְיְקַדְּמוּ לִיך מֻלַחַاظָתְהּוּם, וְאַחֻ'ירָאן אַבְדָא בְּאֻסְלוּבְכּ הַחָאס וְמַתְקַלֵּדש גִּ'ר הָאַחְרִין, חַ'לִי صוּטְכּ הַחָאס יִבָּאן פִי הַכְּתַאבָה.